لو بإمكاني اني اختار لغة اتعلمها فورا هتكون اللغة الالمانية. لانه الالمان اكتسحوا العالم، والالمان بقو بيصنعو كل حاجة تقريبا وهم رقم واحد في الصناعة، ودولة قوية جدا وبتعمل حاجات كتيرة جدا وبتتحكم تقريبا في تسعين في المية من الحاجات.